Kan khayyaroni fi biyan duni kuwa bagdar basawwi ayyi shai badora walla bagdar basawwi lel nas shuqul kuli shai al bifkaru bidoru bulgu kaza da bagdar ba sawwi lehum bakhtar ana basawwi fi nafsi ayyi shai al farkar badora bagdar ba sayyi le nafsi akher finshan kan faʼida kula ana bastafid beha auwal diggon nas alʼakhrin kula bistafidu.